Ininchi <hesitation> piña, ininchi <hesitation> chikue, manzana, <hesitation> chikue lima, chikue china, <hesitation> lo kuu uva, taka ye na'a ininchi, taka fruta, na kuu na kuu ndoko, na kuu taka ye naá ininchi, taka fruta iyo kui'i, kui'i lí, <hesitation> na kuu taka ye fruta naá, ininchi jnu na fruta ndaku.